Корти қарзӣ яъне кредитӣ як навъи кортест, ки бо он мо метавонем чизе бихарем, ҳатто агар дар он лаҳза пул надошта бошем. Ин як кортест, ки бонк ба мо медиҳад ва ба мо пул ба қарз медиҳад, ки баъдтар бояд баргардонем.